Fangare ge wange moi tora se tagi ia ino ua ge, fangare mangai pak ekabaya se calan popo bato, maha sema koro bolo tagi ia ino rasi, fangare pake calan gau coma pake kameja ma gia gai, coma spato